Sambany agnamiki moa zay nandre chouchi zao fe haihaiko avao ny fomba fanamboara azy maka fia amanta, afa nasia fangarony fia manata io, maka vary la, ahoro anatin'ny fia manata io aoa i vary igny, varymasaky la igny amizay hoany, marihiko fa io fia io moa fa i fia io tsy fia kelikely